﻿To ghi hari muna Cina ni nasara gwamnati be e ghi u'mi wassini jubbun khiji khin Valthi gma ghi Ithawi ghi puriya na gwaniani gma ghi talau ba ghi piyi di Sina Cani nan gwamana'a muna Ithadau Cadi lthadi tan muna Ithada masarai mura lthada Shinkafai, muna Ithada zuua, muna zuwaia muna lthada mardai muna Ithada zaman pyauna gma muna Ithada ni di- <hesitation> dafaya wato ni di ranin be'e, to ta di ranini'i muna u'ma albasai gma mun lthada alkamai, mun Ithada Shinkafar, tadi lthadi ci'i muna p'a gma kuma muna kuza pijati ca walai ghingin gha Ithadi muna p`a yan ghiddaka tau khin mun khin wulthani khin kaman dín, mandau mati suban subu niya ngìkhìn mun, di kyar we gma ba ghi u'miya muna, p'a yan ghi ndaka khi-khing ko mun Cina wulthan di makarantai ghingin ya ndaka ya da u'ma karatuna caba muna pul- pula jani khin cani ghingin ja p'allhin qwan ya ghiba ngarani ghingin we lthadi cí ca puluni muna kuza piyatiza gma muna gyizan dighan we`e. ﻿muna citi subu niya ngir khim mun lthadi gwan ya p'a ya tau to labasan gma har dapu ma ba muna Cinau suben ya p'a ya u`ma amfanin khìn cici, of kyar were muna u`ma rakeni-cin ghingro mun p'a bu Sahyıyai, mun muc`a mun D'a jana, bu di we ma din ta can jani tuwa gyishakhi kurdin buma puciiya ma p`a jan ma pula har ma ngina ghanghìn khin ta jani buya pulaghum wasin-wasin bu ma puciyu, ghingm Ithada yi'i ma kuza přiyatiza gma. ma zha wuyan ma ya u'mau ghinginithin gwan ya p's ja mola ghi ci- <hesitation> ghidi da cani naghum bu ma u`mau <hesitation> ghan machin subu ma Pulusin bama cuwi ta Cana, ma leniya wuyana Ithin qwan yaba cinau ghingin ya p'ayan tsagyi nidi bugyi yuuwai, ghingin we'e ca Ithadayi'i ma u'nithe, ma gyicuza ma tsiga di datsi wayu di-di <hesitation> didang ghi khin gma dafaye ma kuza p'iyati Ca walayi'i gma Ca walli ca dwaa ma juju ma p'a yan pula yan-ma nda <hesitation> -yan malayiya gma ma p`a adih yan ma zha ltha vi taghumą din dahyi ghingin we`e Uhadai ci mbunau. ﻿mun kunyan ma ci khisa ta cani ni gwamnati ghinggin ga cici cindaka cawi dinnan wuti bakwai, ni gwamnati gma sai wu u`n ussani jubbun khiji ma ko Sapakai wa p'au, gma ya cu ma andska pulu-bulkati ma indi wu Layiyu, ghingin we`e muna naha lthadayi`i, çaba ya U'makai, di ussanani ma mai para buburakhi yuu wai wi ma ndaka u`ma Labasana gma ma tighiza alkamai gma ma Ithada Shinkapyi ti di ranina we ba ma dau ti subana ma cina d'apuwa.